wabe mi lo nɛ ɓa farafinna punna ɓa ɲunvanle cohe matete punna oyi duma ɓɛ ɓa jira ɓa mami tiyo-ra mi joro joro siyan tiyo-ra sirtu han moto-ra a le ma o bo'ɛn se awe man'an matete a sɛra o punna omi ji da mu we se nu matete lo han man'an so ciyɛ wa woro tiyan han wɛ punna wa mi ji da ɓa se